पनीर, कईं <hesitation> जातें डहले रोगे, तेरमा ती पनीरन कुछ प्रकारियूं छे। तेरमा मोलाई पनीर, क्रीम पनीर, फ्रेश पनीर, लोव फेट पनीर, मोसाला पनीर, गरम मोसाला पनीर। लोसूनी पनीर, काली मीरिन पनीर, लाल मीरी पनीर, तंदूरी पनीर, पनीर टिका, पनीर भूर्जी। मटर पनीर, साही पनीर, पनीर मोखनी, पनीर लबाबदार, हत्रा नाम छे। पनीरन भाज़ी वार्थ लागे।